Elefante reta ñapita ko oguata kua reta ko oguata grupo rupi oime elefante kuña jaeko ma tuisaba kua ko oguata supe reta tenonde kua ko oyangareko jereta jukurai mopeti rami guruata reta grupo rupi jukarai jaereta oyangareko oyue